He, seni ia ana nakae ita masyarakat al. Bu an tao natea ita budaya a ma nafofoa ita duduan na. Kalau ita budayan samala so na ita esak kal. Enon an tao na ita, ita tameda ita esak kal so na nai feta esa so na, ita balo'an nal sama la.